<hesitation> Karazagna voankazo sy légume tsy maro mahafantatra zao e, de <hesitation> afaka asaiko andraman-jare zao e <hesitation> legume zao e a raha <hesitation> chou fleur sy broccoli, regny zao agnisan'ny legume tsara be fa tsy de maro ôlo mahay agnanjy, de <hesitation> za zao afaka misuggere hoe andramo mihignany agn'iregny, de <hesitation> ankôtran-zegny koa e voankazo ndraiky e de jeannot sy pamplemouse.